Yukuna vará, iin vará kendo tekava'a na mesana xhinivai, xhinivai kon clavo tenikuni mesaná kua kuenna mesa va'a té xonka kukaní, kaniyuna clavo yikoan atani kuni mesa jan con madera uj. <hesitation>